Braziliya madaniyati musiqasi va raqslari bilan mashxur masalan samba va bossanova karnaval bayrami butun dunyodan sayyohlarni jalb qiladi <noise> braziliya fudbol milliy g'urur manbayi hisoblanadi.